Kur e menoj ngjyrën e zezë, m'bjen n'men nata e thellë e cila osht ni kohë për me menu edhe me eksploru misteret e botës. Të zezën e lidhi shpesh edhe me elegancën edhe me fuqinë. E paramenoj ni femën t'veshun me nji fustan t'zi elegant me nji ambient modern.